Cami eko cami eko tiy ko <hesitation> فيل ekon darin ta rotan log فيل ka erbiemo لكن فيل ekon darin <hesitation> engo eli odo dawein kal ko. Kago kon dachina murty ekon engo elin onan ne nashin go لكن agar echi edo dakan erbair mo menin darika erbiare mo لكن odo dachi ko engo eli cam ra emeno tiy elin cami elin tiy elin <hesitation> فيل elin murty eli